Like you want build yor house, you already put the foundation down already, buh no money. If you want hurry up quick quick to something it, you need to have patience nah. Just continue praying to god, say oh god direct me this one that one. You continue praying to god one day, all dah thing wat you doing, you already something patience already, because you nah need to go steal to go do this one do that one, jeh have patience god will open way dah you will geh money, dah you will carry yor foundation up.